أنا مسكن في تونس في ولاية سيدي بوزيدلية في الجنوب أكثر لو الشهرة سخانة هو أوت أكثر لو الشهرة برود هو ديسمبر أكثر الشهرة رطوبة هو ديسمبر جنفي أكثر الشهرة جفاف جوليا أوت جوليا هو أكثر جفاف مفيش يوم ترى خلاص.